<hesitation> Fomba fiasan'ny hidim-baravarana <hesitation> izy io ah mipetraka amin'ilay varavarana de mampifandray anle varavarana anakiroa, atsofoka ny lakile de ahodina de rehefa <hesitation> tafiditra amin'ny varavarana ilany ah le vy mampifandray anazy ah de midy ilay izy, de ahodina amin'iny lakile iny ihany ny mamaha anazy ah de rehefa mitsaoka ilay izy ah de mivaha ilay varavarana. <noise>